héraðssaksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið er að málverk eftir

hafi verið fölsuð uppboð á tveimur slíkum verkum var stöðvað á mánudag sérfræðingur segir

nýjar og óttast að fjölmörg slík verk séu í umferð launaþróun bankanna sendir óásættanleg skilaboð inn í kjaraviðræður þetta segir fjármálaráðherra í bréfi til Bankasýslunnar og krefst þess að laun bankastjóra verði endurskoðuð tafarlaust ekkert samkomulag náðist á leiðtogafundi Trumps Bandaríkjaforseta og Trump hafnaði kröfum Kims um að refsiaðgerðum gegn Norður Kóreu yrði aflétt traust til Alþingis og borgarstjórnar Reykjavíkur hrynur samkvæmt nýrri mælingu í fyrsta skipti frá hruni rekur bankakerfið ekki lestina þegar kemur að trausti það hefur ekki gengið

Landsvirkjun að semja við stóriðjufyrirtæki um hærra raforkuverð að sögn forstjóra fyrirtækisins verðið hefur verið hækkað hjá átta af tíu stórnotendum hjá málverk sem merkt voru Stefáni

Möðrudal Stórval voru tekin af uppboði fyrir nokkrum dögum

talið er að falsanirnar séu nýjar héraðssaksóknari hefur málið til skoðunar Stefán Jónsson frá Möðrudal sem í daglegu tali gengur undir nafninu

listmálari og hvað þekktastur fyrir myndir sínar af Herðubreið

stórval lést nítján hundruð níutíu og fjögur verð á verkum eftir hann hefur hækkað á undanförnum árum og er algengt verð á málverkum hans á bilinu tvö hundruð til þrjú hundruð þúsund krónur á uppboði í gallerí fold á mánudaginn stóð til að bjóða upp tvær myndir eftir

hins vegar að gruna að verkin væru fölsuð við fengum um það ábendingar og höfðum okkar efasemdir

við skoðum

öll verk sem við bjóðum upp og eftir þessar ábendingar og og skoðun kölluðum við til Ólaf Inga sem hefur skoðað verkin hjá okkur

þessum myndum er það sem leiðir þig áfram og þegar hún er skoðuð

er ekki með neinum eðlilegum hætti og er ekki lík heldur meira stafagerð þar sem

að herma eftir raunverulegri staðfesti einnig að myndirnar séu falsaðar eins

og skil á milli lita meðferðin á málningunni og svo framvegis telurðu að þetta séu nýjar eða nýlegar falsanir þær eru mjög

nýlegar þannig að þær gætu þess vegna verið nokkurra ára gamlar já þær eru

í þessu tilfelli var það einstaklingur góður viðskiptavinur hjá okkur sem kemur með þessi verk viðskiptavinur sem við höfum verslað við í mörg mörg ár og höfum ekkert nema gott um að segja ég hugsa að hann sé grandalaus í þessu máli sá hafði fengið verkin í við Síðumúla fréttastofa fór þangað ásamt Ólafi Inga í dag og sýndi

upplýsingar um eigendasögu þeirra Ólafur segir að sitthvað í frágangi verkanna bendi til þess að mörg slík hafi verið framleidd og ég er ansi hræddur um að það sé á stærri skala en við vitum um núna og ef það er þannig þá er og umgangur falsana þar vísar Ólafur Ingi til stóra

sem kom upp á tíunda áratug síðustu aldar Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari staðfesti í samtali við fréttastofu í dag að málið

til skoðunar hjá embættinu málið sé nýkomið inn á borð embættisins og ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu ef ekkert er að gert þurfum við endalaust að berjast við þetta um alla ókomna framtíð og þetta getur eyðilagt markað með ákveðna listamenn sem lenda í þessu þannig að þetta er mjög slæmt fyrir orðspor listamannanna og tafarlaust launahækkun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans um áttatíu og tvö prósent á rúmu ári upp í þrjú komma átta milljónir á mánuði hefur verið mikið gagnrýnd birna Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka er með fjögur hundruð þúsund krónum meira en Lilja Björk á mánuði eða fjóra komma tvær milljónir í grunnlaun þrátt fyrir að hafa lækkað í launum á síðasta ári að eigin frumkvæði

bankarnir eru í eigu ríksins bankasýsla ríkisins og fjármálaráðherra óskuðu á dögunum eftir skýringu á launakjörunum og svöruðu bankarnir bréfunum í síðustu viku skýringar bankanna eru að mati Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra þröngar og einhliða ráðherra segir í bréfi sem hann sendi bankasýslu

í dag að við þetta verði ekki unað hann segir að traust og trúnaður verði að geta ríkt milli þeirra sem falin

er stjórn mikilvægra félaga og stjórnvalda

þá kemur fram að bankarnir hafi ekki virt tilmæli sem ítrekað var beint til þeirra í upphafi árs tvö þúsund og sautján þar sem lögð var áhersla á hófsemi við launaákvarðanir þá segir hann að launaákvarðanir bankanna hafi nú þegar haft veruleg neikvæð áhrif á orðspor þeirra og þannig valdið þeim skaða auk þess sem þær sendi óásættanleg

skilaboð inn í þær kjaraviðræður sem nú standa yfir þessu vill Bjarni að

á framfæri með afdráttarlausum hætti með tafarlausri endurskoðun launaákvarðana almenningur treystir bankakerfinu meira en Alþingi og borgarstjórn Reykjavíkur samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups traust til þings og borgarstjórnar hefur minnkað um samanlagt

frá því í fyrra spurt var um

traust til ýmissa stofnana og þar komu í ljós nokkrar breytingar frá

sú stofnun sem flestir bera mikið traust til er Landhelgisgæslan en rétt rúmlega áttatíu og níu prósent þeirra sem taka afstöðu bera mikið traust til hennar sem er svipað hlutfall og síðustu ár embætti forseta Íslands er í öðru sæti annað árið í röð en rúmlega áttatíu og þrjú prósent bera mikið traust til þess nær áttatíu og þrjú prósent bera mikið traust til lögreglunnar sem er aðeins hærra hlutfall en í fyrra og síðan rúllar listinn ýmsar stofnanir eru nefndar og athygli vekur að traust til dómskerfisins eykst um ellefu prósentustig á milli ára og er nú í fjörutíu og sjö prósentum þrennt rekur hins vegar lestina bankakerfið mælist með tuttugu prósent og hefur verið í neðsta sæti frá hruni

í því þriðja neðsta Alþingi

með átján prósent og hefur lækkað um ellefu prósentustig

mælist minnst til borgarstjórnar Reykjavíkur eða

um sextán prósent og hefur

um átta prósentustig

leiðtogafundi Trumps Bandaríkjaforseta og Kims Jong un leiðtoga Norður Kóreu var slitið í dag nokkrum tímum áður en honum átti að ljúka

að eyða kjarnorkuvopnum en Trump var ekki tilbúinn að verða við kröfum hans hann styttist heldur betur í annan endann seinni dagur í Hanoi leiðtogarnir hafa keppst við að lofa hvor annan og það virtist allt á réttri leið áður en

og Trump ætluðu að ræða saman undir berum himni í sundlaugagarði Metropole hótelsins en færðu sig inn vegna hitans og kannski full ástæða til því þeim hefur líklega hitnað í hamsi á fundinum þegar fyrsta fundi dagsins lauk var ljóst að annað hljóð var komið í strokkinn og allri dagskrá það sem eftir lifði dags var aflýst

efnahagsþvinganir eru í raun eina trompið á hendi Bandaríkjanna og Trump ekki tilbúinn

að láta það af hendi strax þær eru Norður

þungbærar og mjög líklegt að leiðtogarnir hittist aftur fljótlega aðallega til að freista þess að ná einhverri hreyfingu á málin því nú hafa leiðtogarnir hist tvisvar á tæpu ári

ekkert hefur miðað í átt að æðsta markmiðinu meðferð krónueigna sagði formaður efnahags og viðskiptanefndar Alþingis við atkvæðagreiðsluna þingflokkur Miðflokksins er einn á móti og formaðurinn segir það setja stórhættulegt fordæmi fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sínu um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismálum tuttugasta og annan janúar og tók enginn annar þátt í umræðunni

þann daginn önnur umræða hófst á þriðjudaginn og stóð til klukkan að verða hálfsex morguninn

eftir og lauk svo klukkan rúmlega átta í gærkvöld þriðju og síðustu umræðu lauk síðan í hádeginu

þingflokkur Miðflokksins er einn þingflokka á móti málinu og formaðurinn stendur einn að minnihlutaáliti þetta setur stórhættulegt fordæmi og sýnir að það er hægt að brjóta íslensk stjórnvöld á bak aftur ég sit ekki undir þessu bulli sem Miðflokkurinn hefur boðið okkur upp á hér undanfarna tvo sólarhringa eða svo það er ekki þeirri sögufölsun það er synd að sjá í hvað stefnir í þessari atkvæðagreiðslu og sannast nú enn á ný og hefur gert alloft áður að undanförnu að það eru í rauninni bara tveir flokkar á Alþingi og samtryggingin frumvarpið var samþykkt með fjörutíu og fjórum atkvæðum gegn níu atkvæðum Miðflokksmanna Steingrímur j Sigfússon fyrrverandi fjármálaráðherra

allar ríkisstjórnir sem setið hefðu frá tvö þúsund og átta hefðu getað unað ágætlega við niðurstöðuna og undraðist að ekki væri bros á hverju andliti ég er ánægður og ég er glaður

skrefunum sem með mjög táknrænum hætti kemur okkur í burtu frá hruninu og þeim erfiðu tímum og erfiðu hlutum sem því tengdust nú er þessi ríkisstjórn að stíga þetta skref sem er núna alveg rétt í lokin við erum ekki búin að lyfta höftunum að fullu en það er hér verið að taka ákveðið skref við allt aðrar aðstæður en þegar við lögðum af stað að öllu eðlilegu ætti þessi dagur hér í dag að vera sérstakur fagnaðardagur fyrir háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson við erum að stíga eitt af lokaskrefunum í afnámi hafta í að gera umgjörð íslensks efnahagslífs heilbrigða og með svipuðum hætti og gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur saman við fimm náttúruperlur eru á rauðum lista Umhverfisstofnunar og því í verulegri hættu þrjár þeirra eru ekki friðlýstar sviðsstjóri hjá stofnuninni segir að aldrei hafi þurft að grípa til aðgerða á jafn mörgum stöðum Dettifoss austanmegin

svæðin Geysi hverasvæðið við Kerlingafjöll og gjána í Þjórsárdal

kynnti mat sitt á ástandi yfir hundrað ferðamannastaða í morgun þarna eru brotalamir þarna þarf að huga að uppbyggingu og skipulagi

þarf að bæta þá innviði til að þeir geti tekið við þeim fjölda sem þar sækja og þetta þurfa að vera viðeigandi innviðir listinn hefur tekið nokkrum breytingum milli ára en aldrei hafa fleiri svæði átt

á að tapa verndargildi eða tuttugu og tvö til að snúa þeirri þróun við þarf aðgerðir nokkrir nýir staðir hafa bæst við til að mynda Álafoss og Hólmanes auk Fjaðrárgljúfurs og Látrabjargs sem ekki eru friðlýst þetta eru svæði sem þarf að forgangsraða

fjármagni og huga betur að umsjá þessara svæða í fyrsta sinn eru mikið álag og hafa ekki verið í umsjón neins sérstaks aðila og hafa þess vegna dottið dálítið

úthlutun fjármagns umhverfisráðuneytið hefur verið upplýst um stöðu mála nú er bara að sjá hvernig hvernig

brugðist við því þeim ábendingum okkar

fram að Umhverfisstofnun bíði eftir að sjá hvað ráðuneytið ætlaði að gera

sem ekki eru friðlýst

á jafn mörgum stöðum

Ómarsson sagði fyrir Landsrétti í dag að það væri skáldskapur að hann væri umfangsmikill í Suður Ameríku eða hefði haft eitthvað með hvarf Íslendings í Paragvæ að gera nafn Guðmundar

fyrst upp kollinum hér á landi eftir að frétt birtist í

fjölmiðlinum

fyrir þremur árum þar var hann sagður

með viðamikla starfsemi í Paragvæ og Brasilíu Guðmundur stefndi RÚV vegna umfjöllunar fréttastofu um málið en í stað þess að málið færi fyrir dómstóla féllst RÚV á að greiða honum tvær og hálfa milljónir króna engar fréttir voru þó leiðréttar eða bornar til baka Guðmundur höfðaði mál gegn Atla Má Gylfasyni blaðamanni á Stundinni vegna greinar sem birtist í blaðinu Atli Már var sýknaður í héraðsdómi en Guðmundur skaut málinu til Landsréttar skýrslutaka var í dag og þar sagði Guðmundur að það væri skáldskapur að hann væri umfangsmikill í Suður Ameríku Guðmundur var einnig spurður út í þær sögusagnir að hann tengdist hvarfi Friðriks Kristjánssonar sem ekkert hefur spurst til um nokkurt skeið Guðmundur sagðist ekkert þekkja Friðrik og ekki væri hægt að eiga í illdeilum við mann sem maður þekkti ekki hann hefði ekki hugmynd um hvað hefði komið fyrir Friðrik né hefði hann neinar upplýsingar um hvar Friðrik væri niðurkominn það hefur ekki verið átakalaust fyrir Landsvirkjun að semja við stóriðjuna um hækkandi verð á raforku að sögn forstjóra fyrirtækisins verðið hefur verið hækkað á undanförnum árum ársfundur Landsvirkjunar var haldinn í dag tekjur hafa hækkað um ellefu prósent milli ára og aldrei verið meiri hagnaður á síðasta ári nam fjórtán milljörðum króna á ársfundinum var greint frá því að verð til stórnotenda hafi verið hækkað frá árinu tvö þúsund og þrjú þeir eru tíu talsins álver kísilverksmiðjur gagnaver og annar orkufrekur iðnaður fram til ársins tvö þúsund og var verðið fimmtán til tuttugu og fimm dollarar fyrir hverja

megavattsstund samið hefur verið um hækkun hjá átta af tíu stórnotendum og er nýja verðið þrjátíu til fjörutíu og fimm dollarar fyrir hverja

það gerist ekki án átaka skiljanlega þetta eru miklir viðskiptahagsmunir sem verið er að takast á um þarna þetta eru stærstu viðskiptasamningar sem gerðir eru á Íslandi þessir langtímasamningar um raforkuna sem við eigum þetta eru tekur verulega á að endursemja en það hefur tekist stefnt er að því að ljúka samningum við níunda fyrirtækið á árinu tíunda fyrirtækið er Alcoa samningur við Alcoa var gerður árið tvö þúsund og sjö

tíu ár verður samið upp á nýtt við fyrirtækið um raforkuverð og þegar því

verð til allra fyrirtækjanna verið hækkað það hefur verið að þróast nær verði í öðrum löndum en telst þó enn með því besta fyrir kaupendur

verðið er

í löndum sem hafa líka mikið vatnsafl eins og í Noregi og Kanada en við erum ennþá mjög samkeppnisfær en það er ekki mikill verðmunur tel ég bolludagurinn var haldinn hátíðlegur í Póllandi í dag Pólverjar hafa ár hvert forskot á aðra við þeirra bolludagur nefnist feitur fimmtudagur og hann stendur undir nafni því hundrað milljón bollur fara ofan í pólsku þjóðina í dag tvær og hálf á mann og fjölbreytnin er ekki minni í pólskum bakaríum en þeim íslensku Pólverjar fylla bollurnar með sultu eða skreyta með flórsykri appelsínuberki eða öðru góðgæti þessi hefð nær aftur til sautjándu aldar og samkvæmt henni eltir óheppnin þá á röndum út árið sem ekki ná að sporðrenna eins og einni bollu í tilefni dagsins þá að veðri á morgun gengur í austan og norðaustan tíu til fimmtán metra með úrkomu í flestum landshlutum en

á Vestfjörðum hiti fjögurra til átta stig sunnan til en um frostmark fyrir norðan Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

á eftir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um þær

í frjálsum íþróttum hefst í

á morgun ísland á tvo keppendur á mótinu og hefur Hlynur Andrésson keppni á morgun

heldur toppsætinu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta eftir öruggan sigur á

og endaspretturinn í kvenna á h m í norrænum greinum var afar spennandi í dag þetta og fleira í íþróttum hér á eftir

slíkum verkum var stöðvað á mánudag sérfræðingur segir

nýjar og óttast að fjölmörg slík verk séu í umferð launaþróun bankanna sendir óásættanleg skilaboð inn í kjaraviðræður þetta segir fjármálaráðherra í bréfi til Bankasýslunnar og krefst þess að laun bankastjóra verði endurskoðuð tafarlaust

ekkert samkomulag náðist á leiðtogafundi Trumps Bandaríkjaforseta

Norður Kóreu í Víetnam í dag Trump hafnaði kröfum Kims um að refsiaðgerðum gegn Norður Kóreu yrði aflétt traust til Alþingis og borgarstjórnar Reykjavíkur hrynur samkvæmt nýrri mælingu í fyrsta skipti frá hruni rekur bankakerfið ekki lestina þegar kemur að trausti það hefur ekki gengið átakalaust fyrir Landsvirkjun að semja við stóriðjufyrirtæki um hærra raforkuverð að sögn forstjóra fyrirtækisins verðið